Nako menurut ngoji inomo daging manege wa akana supaya i awet, supaya daging i awet manege wa gogono kulkas ika, nako nanga kulkas meiya wa tugala es batu ika, wa posala, wa pak ika daging biar i awet, manege.